Afija koro mihuja kito avo koro ami pambuto enda kanana amare pambuto agena embo ta gamo donda avo umbuto puvuto avo namo hanana eto pambo sikuru keri besi amare pambana ue avo - avo ieuja enda kanana amare pambuja amo pambuto agena embo ta gamo donda avo fuja, jovu avo fuja. I vuji avo fuja. puvuto ehako da donda amiga ba fuja. ange ufuja. fije ufuja. amiga tafa ta eto avo aue namo indito hanana urono afija tofo nuha amo simbo mane ami ga hanana ue namo hanana ue nango pete huruketo enda umba ue hanana ue avo uere nau sipere iji amo puvuto miha ue avo nau umbari keto ehako keri keri besi ai overe keto ehako pambona.